Na ba shawarr bəlam mii waarra nda dlaman ii ndama, dək be kaa dlamau ii kun be mii kaakasku deu naa ci ii kunu duuniya, a dlami be bəlam gaaɗa ka dlamu nən aa dlan aa ra naa ci ii gafa anzhara. To kaakasku naa iiko gara kuma kaakasku bari di nən iiko zəgaya gu iiɗa ja gugzhi kaasə gu kuma kaakasku bari di nən nən gugzu du nən aa roƙo kaakasku gafa amzharu gun da taimakaaci nən da mbashi ii ɗa gara.